أنا عادةً أحب أستمع لموسيقى حجازية بس كمان أستمتع بأنواع ثانية مثل الطرب الأصيل والموسيقى الحديثة كل نوع له جوه ومميزاته وهذا يعطيني تنوع فالاستمتاع بالموسيقى حسب مزاجي أحياناً أحب أغير جوه وأسمع ألحان جديدة وهذا يعني تجربة جديدة